<noise> qas rajawxiik b'la' <hesitation> aj k'o pi qachaak wuxu' aj k'o pi qachan rajwxiik taj kab'an la' jujon taq k'ax <noise> wuxu' kab'an jujon taq <hesitation> tziij che qas rajawxiik taj wuxu' qaya' riwee' jun tziij ela' k'ax saqa'n rajawxiik b'al' <hesitation> aj wunaq qajtzatza wa' k'o wa chewa' qab'aj chewa' katzujuj xu' han qast otz che <hesitation> qaq'ansaj riwee' jun chetaq wuxu' xa' qay qaya' saqa'n chek richoq'ab' re jun qajqaj pi jun k'ax rajawxiik b'la' qas <hesitation> qas otz rib'aniik otz re rib'antajiik jun qachaak qab'anan o jun qe qachomb'aal <noise> xa' kela' qast <hesitation> kakna' qiib' ra'aj aj wunaq <noise>